Té na liá te ná nunbrana te ná ihá tí no ñakuana nri lapicero, ka'a vina xhiá ká ihóna xhí te na nonbrena ihó jaan, tená na nri lapicero ña ku ja aprender ndó, dakuannró no kuendo dakuando nokanmina.